मैं अफणा कमरा मा रंग करना का वास्ता पूरा कमरा की दीवारों थें साफ करलू। फिर वै पर पुट्टी लगैक थें जै रंग थें मैं लगोण चांदु वै रंग थें लैक विकू एक निश्चित घोल बणेक थें पूरा कमरा पर डबल कोट करीक थें पूरा कमरा पर रंग लगोलू।